Ngimoowo on nde o nani mbaggu ngun ƴiwtoi ladde sai o ɓeidi hettindaaki, o wurti o ummani to o nanirta mbaggu ngun. Nde o yotti sai o tawi himɓeeji jutɗi ɗi koiɗe na'I e ngama e ngailito